المكونات الرئيسية تاع كوم لورديناتور نقد نقولك بلي عندك لا كارت مار ليكرون و ديسك دور, هادو هوما صوالح لي بلو نيسيسار ف ان اورديناتور